Tsy maro zaka raha be ty tandroany, fa nanino misy ola. Da eto avao za miteañao no fa misy ola, ka misalasala lay fa vononona avao zah hiteno añao; hifanampy aminao.